Jeans ongkha kaaisaa ree ni jaat tei abobai kamchlwui bai sut swnamjago tei kwbangma manwui bo swklamjago jeans bai. Jeans ni kanmungo chikon mikon manwui tonina bagwi kaaisaa kainui jab rwjago. Aboni bisingo chikon kaaisa jab bo rwjago. Puila o Jeans ni chikon jab o yakni gori tei ticket rok dana bagwi swlamjag mani. Phiaba ulo abo hai chikon jab o puisa sikki taalaani chabi tei kwbangma chikon chiokn manwui dalaina nangjakha. Aboni bagwui jeans sut rogo chikon chikon jab rwjago.